מ- מ'נעמט אפאר פר- פרוכט וואס מ'האט ליב און מ'לייגט עס אריין אין א בלענדער און מ'צומאלט עס. מ'קען אבער צילייגן פארדעם אביסל א טרינק, סאו מ'לייגט אריין אפאר פרוכט, עפל, באנאנע, וועלכע פרוכט די האסט ליב און מ'גיסט אריין אביסל אראנדש דשוס <hesitation> און מ'מישט עס צאם און ס'איז- האט זייער א גוטע טעם.